<noise> Nyaminda ñaminda lesdi jaamandi kam endi weli e ɗum weli mboɗɗum a tawa e ɗum ɗon mari kuujooji wanaa suwabra teen kori wost ɗum hawti e beye spasol sawu kraut e kaaɓeeji e ko nandi e noo.